Bueno, yaꞌduun xúwí maña̱ꞌ, yaꞌduun xúwí maxa, yaꞌduun xuwí garrote, yaꞌduun xúwí, e̱ste̱e̱, <hesitation> duun huajillo, yaꞌduun xúwí, e̱ste̱e̱. <hesitation>